La qa'sa taqee' pues ke nqak'ux ron'tii pues nkiq'ar ke tan cha aansil riye' qahoj pero la'koon hee nriq'ar naq si nimama' riq'ar naq si ninooya ke onteera lo ke nk'amara cha pan q'ajas pues nriye' qansil unre' ron'tii pues hoj je'tii va koo hoj wach'ar koo kiroo qansil ke la'koon xye'ra qahoj pakaay re'ka qa'sa taqee' je' kamaj cha pan q'ajas porque re'ka naq pann q'ajas ki'oo qate't qamama' eh nk'amara cha pakaay nk'amara cha aj qahoj ke kore' xi'wii' cha njooxwa qahoj eh la qa'sa taqee' ke nchila pan q'ajas porque re'ka casi joxomaj eh la mahk'uy nk'amara cha wila mood nah sik'im koon wach apaat janaj mahk'uy ke tah qa'sa xye'ra ruu' reh chik'eja a la fuerza no ke naturalmente xk'eja cha wach paat sin ke ye'ra je' abono ruu' ya sa qamuuch' wula sees wula p'axlaq la p'axlaq wula mood nab'an pan maloj wula mood nachaq'aa ka re'ee laa reh nab'an re'ee reh ruu' si ripix eh wula ar la p'i'p'ii' ke naraq taqee' chiriij taq chee' wula mood nab'an pan sikiil wula xumaak' la xumaak' yah soq na'an pan sikiil Eeh nab'an ar guisado reh nak'am cha ar je'tii la laa taq ree' xook la xook wula mood na'an pan q'oor nakorpii pa bien na naab'an ar guisado reh la saa xook wula mood najoxax riij nachaq'aa najosq'ii reh nakorpii pues onteera are' pues nye'ra naq qaansil eh ro'ntii lo ke qa'sa re' nqaq'ar keh ak'on taqee' re' qa pues nqa chikik'ux mahk'uy chikik'ux qa'sa taqee' je' q'omil taqee' ke nqak'am cha reh chik'a'al reh chi kik'ux reh ruu' nqaye' jeetii ruu' naj caldo eh chikik'ux porque ree' re laa'pues aansub'al keh reh kik'achariik reh reh man manki'wii' koon je'tii reh a cada rato je' nakiq'aram k'axa kijaloom k'axa kituut porque re' laa pix la pix tirib'an aportar k'eh pan qab'aqal la paapa necesario je'tii nqak'uxum espinaca reh reh qa nqawii' kurik reh ruu' qansil entonces la ak'on taqee' tiene ke nqa'nam reh ke chikik'ux ron'tii re' lo ke es q'omil taqee' reh nqa reh qak'achariik mas ek todo entonces ru'um re' hoj pues nqaa qatiyoxsaa qeh qamama' pues onteera la qa'sa nye'ra pues je'tii la jal yah soq naq nak'ux je'laa joxomaj riij entonces la ak'on taqee' en mi caso han nii Niye' keh joxomaj aj keh taq ak'on reh chiki keh pues chikik'uh taa pa kiib' ar y je're' ree' naq keh pues ya nimaq cha taqee' chi kik'uxlaa ke laa' ye' kansil keh reh xi'k'eja porque re' re' pues qaansb'al laloo' pan qak'achariik reh qa'ak'al reh chiye' laa qaansil reh cha qah k'eja y uumre' reh riye'cha ar qa'sa taqee' reh qak'uxum hoj laloo' wach la ak'al loo'